Any vohitsy, farihy, vo renirano atiky aloha da misy gny reniranon'ny lanirano, misy koa gny farihin'ny amparihy, misy gny vohitsin'ny bezavo, misy gny reniranon'ny mangoky, misy gny reniranon'ny onilahy. Da zay.